Ny frômazy e da misy an'izao frômazy sedara izao. Io da sady mafy sy malefaky amin'ny tsiro. Ny mozarella da malefaky e sy malama. Io zany tena soa lafa hanao pizza. Da misy koa ny brie zao: malefaky sy mamy, tsara amin'ny krake na mikraka kely.